Jadi sa pernah baca satu artikel yang mana kesimpulannya adalah kitong nih sakit bukan karna <hesitation> efek lingkungan yah atau efek dari luar tapi kitong nih sakit karna apa yang kita makan misalnya <hesitation> orang orang yang hbnya kurang yang <hesitation> yang punya masalah sama tingkat kerendahan darah atau biasa yang disebut dengan penyakit anemia itu sebenarnya <hesitation> dari apa yang dia makan jadi <hesitation> makanan yang kita makan misalnya kaya sayur sayuran dan daging yang daging daging trus yang protein protein itu bisa membantu apa <hesitation> perkembangan sel darah dalam kitong punya tubuh nah orang yang sakit anemia itu biasanya karena dia kurang makan yang berdaging pokoknya makanan makanan daging itu de kurang makan trus de kurang makan sayuran jadi itu yang bikin dia punya kesehatan tuh tidak bagus de punya tekanan darah rendah de punya hemoglobin jadi rendah sedangkan kalo kita lihat akibat dari orang yang de punya hemoglobin rendah itu <hesitation> adalah hemoglobin itu berkaitan dengan distribusi Udara di dalam badan distribusi oksigen di dalam badan kita bisa bergerak bisa berjalan itu karna ada oksigen di dalam kitong punya badan ini kitong hirup lewat hidung nah kalo misalnya kitong tidak makan sayuran yang baik yang cukup kitong tidak makan buah buahan kitong tidak makan daging dagingan yang bisa apa meningkatkan <hesitation> produksi darah dalam tubuh itu akan menjadi <hesitation> masalah bagi tubuh kita jadi itu de akan bikin misalnya kaya orang yang sakit hbnya rendah yang anemia itu dong punya sendi sendi itu suka sakit dong punya sendi sendi suka sakit trus dong jalan macam pokoknya loyo cepat mengantuk kenapa de punya sendi sendi sakit karna <hesitation> peredaran oksigen yang disalurkan lewat darah itu tidak sampe ke persendian jadi waktu di mungkin de pas mo angkat sesuatu aduh tiba tiba de punya sendi sakit begitu trus suka mengantuk nah sa nih salah satu orang yang <hesitation> anemia juga makanya kenapa sa sa bisa bawa ke situ Jadi sa nih <hesitation> jarang makan memang sa suka makan sayur tapi sa jarang makan yang daging daging begitu nah <noise> jadi sa punya masalah <hesitation> di sa punya hb sa punya <hesitation> range hb <hesitation> perkiraan hb itu cuma biasa dari sepuluh ke sebelas sedangkan perempuan tuh harus dua belas ke atas nah itu biasa menjadi masalah untuk sa <noise> jadi kadang tuh sa kalo dalam kelas apalagi kalo misalnya kita ada perkuliahan diantara jam jam dua belas atau jam jam sebelas itu kan biasa jam jam mengantuk toh kitong punya jam jam mengantuk sudah <hesitation> apalagi kalo sudah de pu dosen yang jelaskan ini dosen yang tidak menariklah mungkin de pu pembahasan atau apa itu sa sudah rasa mengantuk trus sa kaya ih sa pu teman teman kaya sa tanya dorang kam tidur jam berapa ah kitong tidur tempo sa juga bilang sa juga tidur tempo tapi sa kenapa mengantuk di jam jam begini sudah akhirnya <hesitation> ternyata itu di pengaruhi karena sa punya peredaran oksigen tidak tidak lancar dalam sa punya tubuh jadi kenapa sa rasa mengantuk karena oksigen itu tidak naik sampe ke sa pu otak di jadi de punya apa <hesitation> pokoknya apa <hesitation> lalu lintas <laughs> udara di dalam sa punya badan ini de tidak sampe ke sap kepala jadi apa itu yang bikin sa mengantuk itu yang bikin sa mengantuk di jam jam kaya kaya begitu Trus <hesitation> selain makanan juga dengan minuman yang kitong minum nah kadang itu kitong apalagi sekarang sekarang nih kitong lebih suka minum minuman yang macam thaitea es teh apalagi kalo panas panas aduh kitong macam lupa minum air putih begitu itu juga tidak bagus untuk kitong punya tubuh jadi apa yang kitong konsumsi masuk dalam kitong pu tubuh itu yang sebenarnya bikin kita jadi sakit misalnya orang orang yang sakit asam sakit asam lambung kenapa <hesitation> tingkat asamnya tuh tinggi karna mungkin de punya kebiasaan kebiasaan de suka makan yang pedis de suka makan yang asam asam itu yang bikin apa kadar oksigen <hesitation> kok oksigen <hesitation> asam di dalam de punya lambung tuh meningkat sa pernah makan rica kaya banyak skali sa makan yang pedis baru tiba tiba langsung sa pulang ke kos sa sudah muntah muntah karna ternyata rica itu de bikin sa punya apa <hesitation> asam di lambung tuh keluar banyak jadi sa su tara bisa tahan akhirnya sa muntah muntah jadi kesimpulan yang sa ambil tuh kitong harus jaga apa yang kitong makan begitu. dan apa yang kitong makan itu yang mempengaruhi kitong pu kesehatan